ég lærði grafíska hönnun í Listaháskólanum en hef alltaf verið að teikna og leika mér í bara

alls konar hönnun og svoleiðis fór þarna í grafíska hönnun og hef unnið mest sem grafískur hönnuður en núna er ég svona hægt og rólega

að setja meiri og meiri áherslu á teikningar

svo er það nýtt hjá mér núna að nota vatnsliti en ég nota sem sagt ákveðinni aðferð og það tengist líka inn í

það sem ber fyrir augu hérna eru konur og

nánd einhvers konar er eitthvað þema á sýningunni já það er í rauninni gegnumgangandi þema í öllum teikningunum mínum konur yfir höfuð mér finnst kvenleiki mjög heillandi og það er eitthvað sem veitir mér

í sýningunni hún heitir sem sagt vatn og þetta er svolítið það

að vera í kafi og tilfinningin þegar vatn snertir líkamann og að halda niðri í ég notast mjög mikið við ljósmyndir sem svona fyrirmyndir að teikningunum ég í rauninni safna saman fullt af ljósmyndum sem mér finnst áhugaverðar og bý til klippimynd áður en ég byrja sem ég nota síðan sem fyrirmynd að verkinu

byrjaði ég á því að dreifa

vatnslitum einhvern veginn yfir myndina og svo teikna út frá því rigninguna núna á já nákvæmlega einmitt það að ég hafi haldið að ég gæti

það væri ekki rigning er náttúrulega magnað sko útskriftarnemendur

Listaháskóla Íslands hafa lagt land undir fót og komið sér fyrir í samkomuhúsinu á Akureyri lokahnykkurinn á krefjandi þriggja ára námi verður nefnilega frumsýnd þar á morgun svo fer sýningin suður í kassann í Þjóðleikhúsinu það er svona nýmæli og mjög merkilegt finnst mér af því nú eru þau búin að æfa bæði hér og í Þjóðleikhúsinu þannig að er búið að vera mjög mikið samstarf þessara þriggja stofnana sem er mjög þetta er náttúrulega það sem maður er búinn að bíða eftir allt námið að sýna þetta það er flókið að velja verk fyrir því allir í leikarahópnum verða að fá að njóta sín jafnt verkið sem varð fyrir valinu er eitt kröftugasta þetta gerist í þrjátíu ára stríðinu og við erum að segja þá sögu hvað stríð er fáránlegt í alla staði enn þá eru stríð og átök út um allan heim og þetta

er kjarninn í því mikil vitleysa og það er mikill harmur í þessari sögunni og hvernig maðurinn fórnar

stór og mikill karakter við eiginlega representum hana sem einhverskonar náttúruafl og hvernig gengur að deila þessu hlutverki

ég sé um að semja tónlistina þetta er anda

hrátt ekki verið að fela neitt

leikskáldið til að fást við hann er flókinn og stór hugmyndaheimur en þessir krakkar eru mjög

sjálfstæðir og og ábirgðarfullir og hafa gefið sig öll í þetta og þetta er búið að vera alveg einkar áhugavert samstarf og

hvernig finnst ykkur að koma hingað og fá að gera þetta í samvinnu við nokkrar menningarstofnanir það er bara geggjað tækifæri

við gerum öll saman og við erum búin að vera saman í þrjú ár frá átta til átta alla daga